<noise> Satria laha mandeha raiky gn'olo da mandeha malaky. Fa laha miaraky am maro da mandeha lavitsy. Aleo miaraky am maro satria gn'akanga maro tsy vakin'amboa, gny <noise> mitabe <noise> tsy lanin'ny <noise> mamba. <noise>